Za ndraika zagny mahalagna mandefa email fa kôfa hoe misy resaka asa atao regny, hoe mitady asa na karan'izagny izay za vô mandefa email fa raha hoe andavanandro zagny za tsy mandefa email mihitsy.